نعم نصيحتي إلك لو بدك تطور طريقة الكتابة تبعك أول شي أنت لازم تبدأ تقرا تقرا أساليب مختلفة و تقرا ل-لعدد ساعات <hesitation> مو جدا قليلي و لكن تزود علي جد ما تجدر ، ثم بعد القرايه تبدأ تكتب ولو شويي و لكن تكتب بشكل يومي و تسمع الملاحظات لأن هذا رح يطورك أكيد.